Malaysia ndia ala cakub periode mulai neme jaman prasejarah losa jaman kemerdekaan ana bentuk federasi Malaysia. Malaysia ndia makhulun a nade Malaya losa ana hapu kemerdekaan neme Inggris pada tanggal tiga puluh satu a Malaya ana bergabung no Singapura Sabah dan sarawak dan untuk ala bentuk negara Malaysia.